بھئی دنیا میں ہر طرح کے پکشیاں موجود ہیں۔ اب ان لوگوں کو ٹائپس کا اندازہ لگانا دماغ کا کھیل ہونا پڑتا۔ میں سنجھو میرے حساب سے وائلڈ گیس اگر میں کروں تو دس ہزار سے لے کے گیارہ ہزار تک الگ الگ قسم کے پکشیاں، یا شاید اس سے تھوڑے اور زیادہ بھی ہو سکتے۔ یہ نمبر اسی لیے بول رہا ہوں، ایک ملک میں تین سے چار سنجھو، وہ کانٹیننٹ کے حساب سے اس میں اتے برڈز رہتے۔ کوئی جنگل میں کلر فل پی کاکس رہتے، پیرٹس رہتے، آرکٹک میں پنگوئنز رہتے، ڈیزرٹ میں <hesitation> آسٹرچز رہتے۔ تو ہر جگہ پہ، ہر موسم کے، ہر پانی کے حساب سے الگ الگ پرجاتی اپنے کو دیکھنے کو ملتے۔ چھوٹے سے چھوٹے ہمنگ برڈز سے لے کے بڑے سے بڑے ایگل یا ولچر تک بھی سب اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی دنیا میں مست رہتے۔ لوگوں کا حساب کا کہنا ہے دس ہزار بارہ ہزار پکشیوں کے سپیسیز ابھی بھی موجود دنیا میں بولے۔